Ay mandu ghaba ghabta sunutu, ghabta sunuta jilil, ay mana ju jama langintani taka digita gugnkesi, orrengin tan gon gugnkesi, kalangin tan gon gugnkesi, kubrin kochil dorangin tan gon gugnkesi taulangin tan gon gugnkesi yala tar ghabta sunutil gon uu ju jaman waktila tod burwanga haflai werweaka dolijkesu, <hesitation> wala dunia himi suka kakumu dunia basitakir nakisu tar waktila.